ña sa´sa ti nani tin´too nto ñuu ntiu ku´ña ta ta siniri nto ntíinto´o ha a ñaa tikua li´ha a ntasa tíinto mii´ri ta siiri ha´ra siakii´n ri ha tyi ya nùù tii xintuvari ra ika ta´n riri ka sa kuee sa yaasiri ri´ka ñahua sini sa ka ñuu ntiu yo yanu sa ntoo´ntua tíinto´o ra sa´sa ri ntuku ri kiti kuatyili kiti ta´an ri nùù xintuva ri ra sa kueer a sa yaasiri ri´ka ti´ha ñaa hua sa tíinto´o ha ti nto ñuu ntiu